Ah! Biby fa nanagnako aloha tsy de maro ai: <noise> fa nana alika zaho, fa nana tabalaky, fa nana akoho, fa nana omby, <noise> fa nana baingy, <hesitation> <noise> zay angambany fa nanagnako, <noise> mety eo amin'ny <hesitation> f- enina eo angamba zay na fito.